هلا والله، شاخبارك؟ وش علومك؟ كيف صحتك؟ حبيت أقول لك إذا تقدر نلتقي اليوم على الغداء سوياً، نشارك الغداء, إيش رأيك نروح مطعم؟ وإذا الساعة الواحدة تناسبك, خبرني, وخبرني إذا كنت متفرغ وما عندك شي اليوم, حتى نقعد سوا ونتغدى ونعيد شوية ذكريات, أسمع منك عن قريب.